Zava-dehibe ho an'ny tanora mihintsy ny mianatra any amin'ny oniversite ka, satria mihitatra kokoa ny fahalalana rehefa eny a, dia na mitady asa koa ianao mora mahita asa raha vao hoe mpianatry ny oniversite izany